Ia, ten̈a mitombina zen̈y fôtony koa tsy hainô raha in̈y, tsy an-ten̈a tsy an-ten̈a atoky raha in̈y oe. Fa matoa an-ten̈a zen̈y mahafantatra raha mety azon-ten̈a antoka izy in̈y mety ataon-ten̈a fo tsisy olo andeha an̈ano raha tsy azo antoko zen̈y.